Hitako fa niara nianatsy hanareo omaly ka te hanotany iahao zany hoe nanao akory ny fianara, ino ny raha hay da vita zay ny enti-mody nampanaovin'ny mpampianatry anareo?